Jaketji kam e ɗon feere feere. E woodi toggoore pewri nde laral, e woodi nde hottollo, e woodi toggoore pewri nde pijaayɓe, e woodi toggoore pewri nde kowa fu wawta ɓorno.